Yëdun xa'ajpë kaxtë juë yëdun tyun ko'o dun nëkyaxëp, ko'o dun nëkyutëp yë kaxtë yë a'ax jedun mas yajtum yë a'ax jedun makumexpë a'ax jedun makupë makaxpë yëyë a'ax dun mas yajtum yëyëch dun na najueb nebyëch xi'im dun të nëkapxyë të mëdyakyë.